тамаша жыл таңғы аудиошоуына қош келдіңіз
қайырлы күн қазақстан және барлық әлем
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің аудиоблогы
бақытты болу ол біздің таңдауымыз
шынымды айтсам соңғы кездері әлеуметтік желілерден көңілім қалып жүр
технологияның дамуымен біздің өмірімізге одан сайын еніп өміріміздің бір ажырамас бөлігіне айналып бара жатыр ма
қалай өзі
барлық әлеуметтік желілер жарысып лайф сторилер тәуелділікті одан сайын арттыратын өздерінің қосымшаларын күннен күнге әдемі етіп жасауда
бұл даму бізге үлкен артықшылық берсе де оның дамуымен бізді де машина етіп бара жатқан жоқ па
мәселен бос отыра қалсаңыз не істейсіз
инстаграмда фейсбукте вконтактіде не болып жатыр екен деп мазасызданып қолыңыз өзінен өзі жүгіріп қалай ашып жібергеніңізді байқамай қаласыз ба
иә мен де
яғни біз де робот машина тәрізді санасыз түрде тісімізді жуған сияқты ашып жауып отырамыз
көпшілік отырған жерлердің кез келгеніне барсаңыз телефонына үңілген жүздеген адамды көреміз
ақырындап аңдасақ көпшілігі әлеуметтік желіде отырғанын байқаймыз
тіпті кейде кейбіріміз өзіміздің бағамызды фотомызға қойған лайктар арқылы есептейтін күйге де жеттік
лайктар біздің сұлу танымал өмір сүруге лайықтылығымызды анықтайтын факторға айналғандай
әрбір жазылған постта тіпті әлдебіреулерге біздің көрсеткен қырымыз жасырын құпия хабарымыз тәрізді
фильтрлер жарықты өзгерту көлеңкесін түсіру жаңа түс қосу
одан кейін әдемі цитата өлең жолдары плюс достарыңмен тамаша түн хэштегі
қарым қатынастардың өзі әлеуметтік желілер арқылы қалыптасып сол арқылы бұзылып жатады
иә білемін әлеуметтік желінің пайдасы да көп
өзіңе ұқсас адамдар тобымен байланысасың жаңа серіктестер де табарсыз
бірақ кейде әлеуметтік желі өз ішіне кіргізіп арбап кетпей ме сізді
мысалы мен кеше фейсбукке тамаша жыл дың видеосын салайын деп кірдім арнайы
алайда бір кезде өзімнің ах мына бөпе қандай әдемі
мына видеоның күлкілісін ай
ой әнуар нұрпейісов туралы елдің бәрі не айтып кеткен
деген сияқты назарды аудартатын қақпанда қалып қойдым
иә келісемін бөпе әдемі видео күлкілі нұрпейісов блог құрылтайға барыпты
бірақ соның бәрін дәл қазір білгеннен маған не пайда
мен не ұттым
әлеуметтік желіге тәуелділік үшін өзімізді кінәлаудың да қажеті жоқ
себебі адам баласы қашан да жаңалыққа құмар болған
бізге өзгерістерден хабардар болып отырған ұнайды
ал әлеуметтік желілер дәл сол қажеттілікті өтеуде алдына жан салмайды
тағы да бізге адамдарға басқаларды мойындатқан ұнайды
міне қарашы мен қандай тамашамын
сосын әрбір жолы осылай өзімізге ерік беріп әлеуметтік желіні ашқанда ақырындап әдет қалыптастыра бастаймыз
миымыз біртіңдеп бос бола қалсаң әлеуметтік желіні ашу керексің деген сияқты әдеттер жүйесін қалыптастыра бастайды
сөйтіп олар біздің күнделікті іс әрекетімізге де еніп кетеді
ғалымдардың бір тобы әлеуметтік желілерге деген тәуелділікті нашаға тәуелділіктен де қорқынышты деп те қорытындылаған
бақыт деген қазіргі өзіміз сүріп жатқан өмірді фильтлер арқылы емес соның өзін сүру
ішінен қуаныш ноталарын табу
бақыт ол шаршап бәрі бітті деген кезде өзіңнің өміріңдегі бар сәттерден әдемілікті көре білу алға жылжу бағыттарды өзгерту
бақыт пен қуаныш инстаграмнан вконтакте фейсбуктен табылмайды
таба да алмаспыс
мен әлеуметтік желілерді жаман деп те айтқым келмейді
ол арқылы жақындарымызбен байланыста боламыз
мүмкін біреулер өзінің жұлдызды сәтін осылар арқылы да қалыптастырар
бірақ оны оймен және өнімді түрде қолдану өмірімізге тым ендіріп жібермеу ол біздің қолымызда
біз өзіміздің іс әрекеттеріміздің не үшін және қалай істелетінін талдай білуіміз керек
мысалы сіз өзіңіздің көп посттар жасайтыңызды байқасаңыз өзіңізге неге деген сүрақ қойыңыз
не үшін дәл қазір бөлісіп жатырсыз
егер желіде көп оқып көре беріп жай отыра беретін болсаңыз онда да неге деп өзіңізден сұраңыз
біз бәріміз өз әрекеттерімізді қайта қарап ең тиімдісін ғана қалдыруға тырысуымыз керек
себебі бүгінгі біздің әрекеттеріміз бен әдеттеріміз болашақтағы бізді анықтайды
неге келдім мен не істеп жүрмін мен бұл өмірде
белгілі бір орным бар ма өмірде
ойланамын мен толғанамын
мен келемін арқалап арманымды
берерім бар ма
өмірден аларым бар ма